أجدر أجول إني يعني أجدر أسبح وأركب بعد الدراجة، يعني تعلمت السباحة تجريبا وأنا في سن الثمان سنوات، وبيستغرقني يعني حوالي الشهر عشان أتعود وأجدر أكون مرتاحة جوا الموية يعني، أما بالنسبة للدراجة فتعلمت تقريبا في ست- ست سنوات <hesitation> إستغرق الأمر تقريبا أسبوعين يعني، فكانت تجربة كانت ممتعة، وأحب أقعد أستمتع بالسباحة والدراجة في أوقات الفراغ.